Eo nes iuh tamuan sih o tem a po krismas suk a taiah, o tem boneh nam kurus a family to nes pet teh nem. Nam pa tenem o pah o tem nam to na rona, no roh na pa tomber. Tem enom to hiav nom pa tomber, nom to no kua kurus akah to nona pi o pespara tem pir pa no pa tomber. Tem enom to nonah, nom to deh ama tah enn, nam pa hiav na pa von moan pa ma avu penom, manu rarie. Tem enom to no nom pasi no, hanan gen o reh rakah, nom to no kenom pa goroh ati hanan. Nom pa no kenom goroh vati nah, mohin pa menon pa takah vaviah, kenom sun kenom no pet, nom no kenom gunah mea tomber, nom pa no kenom hiav a mea tomber kenom pa gunah akor gunah va ru'en. Tem nom to gunah ru'en, nam to nat en ba nom to vatat vuren pa von. Tem nom to ong nen, nom pasi ep eni pa iun pa ma kear peo, kenom pa sue ear to vos vurer. Tem enom to noh nen eo pespara tem peo ko pa nes koman tamuan no sih a noh vanen. Penom to noronah ahik benom no moan o, a noh man penom boneh. Po o nom to va nah inem, <hesitation> tem enom to ha enma ahik be eo va nun o- o boneh.